अमर् देखोद् ब, अमर् रैजोद् ब, अमर् <hesitation> तओनोद् ब सिति। <hesitation> एत होतेलोर् कोथर् एरतित्, <hesitation> होतेलोर् कोथलि अनुजरि ब होबिध अनुजरि बिभिन्नोर् मोइलोद् देखेबोलेज् बोअजै। अरु <hesitation> हधरनोते दुखो पन्छसोर् पर <hesitation> हजर् तोकर् बितोरत् एत कोथलि <hesitation> लबो बोरजै जर् फोलत् हेइ हजर् तोकर् कोथलि बिभिन्नोर् होनो होबिध होबिध जनो होइ। जर् जोर् योते एखोन् थै पर अन् एखोन् थै ले जेति अजन् मनु अहे तेने खेतत् ओकुपे होइ ओ कोथलित् ब हेइ होतेलोर् कोथलित् तओन्। अर् जितु नेके होस्तिअक् कोथलित् दुखो तोकर् पर एखोन् तोकर् बितोर् बोअजै जते <hesitation> हकोलुर् धर्न मनन् निजोर् निजोर् इस अनुजरि जितु मोइलोर् मिसरि हेइ मोइलोर् अनुजरि हेइ कोथलि होमो <hesitation> भरर् बबो बोरजै।